<hesitation> egbe ojẹ ti ene nẹ ti ene ka sé ti ẹnẹ ka jẹ as in itṣekiri ene ne ọbẹ-eyẹn obẹ-ẹyẹn bo kọ a té sé gba ka séè wo ma ra ẹyẹn wé gba gbé è ni una wo ma gbé ẹyẹn wé ni una gba séè wo ma fe ma gin ẹyẹn wé jina wo ma ríì omi wé wa yi agho dẹ wo sé sé sisi that kind hour ọkan <noise> o wa yi agho dẹ wo ma gingin ẹyẹn ji na bọjọghawe reno eyen jina bọjọghawe rẹn o so ẹyẹn wé gba jina ké niko wo fe sé bọjọ ghawe wo wa gbé è ẹyẹn wé kuri una wo ma gbé è kuri una wo ka da ni akpẹrẹ wo ma da ni akpẹrẹ wé ké omi wé gba kuri inọ wo ka da ni pot ti wo fe da ni wé wo ka da omi ni wa guė tẹrẹn guẹ omi tintin wé kuri ino wo ka danọ kuro wo kaka fó ò ké ewo rẹn wa fọ wo fọ ẹwọtọn rẹ wé wa gba jọ gba jọn gba fọ jọn gba fo jọn gba fọ wo gba jọn gba fo kẹkẹ kẹkẹ omi ọkeẹta gba ka da ju si ké wo gba jusi ké a gbé ẹyẹn wé wo ka gbé ni una wo ma gbé eyẹn wê gba gbe ni una kê Wo ka mu ogolo níí sisi ewẹ ti owi ẹri ni iyọnghon ti ẹnẹ gba ka wi ẹri ni iyonghon ẹnẹ éè ma urun ti a kpe wun ogolo mimi ogolo gbigbe wé a mu atariko ni igheree ututa a lo urun ghan dede aka mu ni oje wé ojẹ winọrọn gba gbọ rọn ka mu ni ti wo gba mu ni kuro wo ka ré kéè wo káá mu bẹlẹtiẹtiẹ biri orugbo gba mu wa kéé wo mu bẹlẹtietie biri orugbo gba mu wa wo ka gué è teri oka ne ibu ibu ka winoron wo gba ko wa wo ka ko ni ẹsẹte rẹn wo ka da omi ni wo gba da omi ni kuro rẹn wo ka guẹe ti uwo gba gue kuro wo ka ko ni ọjẹ wé kee ẹrẹn wo mu urun dede ni rẹn bẹlẹtietie oru gbo bii <hesitation> ogolo wo ka ko ni nu gba koni kuro wo ka mu maggi ni nu uwangue ni wo nemi déè oma sé eja mimi wo ka dèé o wa gboron emi wé wa ka run firifiri firi wo gba déè o gba gbọrọn gboron gboron o winọrọn gba ré ale rẹn wo ka sọn wo ka dangho wo ka ju si o ma gboron kekekẹkẹ o wa to ira ti wo fẹ di o gbọron to uwan ti uwo fẹ di o gbe to di ẹja mimi wé <hesitation> wo la ti ka néè o ti uwo éè fẹ nẹ kẹrẹn fọ wo nemi gbéè ni owa gbọrọn ikẹkẹkẹ o wa to ira ti owun wa to omi wé wa din and <hesitation> du eja ti uwo mu níí gba gin wo séè wa gbi ti uwo fẹ néè biri ẹyẹn wé o wa leghe gba din o wa gbọrọm kẹkẹkẹ o káà din, o ma din kuro wo ka gbéè si àle di uwo si gbéè si ále wo ka daghanro ma gbéè si àlẹ wo gin o sàn re o wo ka gbé ẹwo ni una kéé wo gba gbe ewo wé ni una o gba gbo wo ka ko ni ti wo nọ gba dáà ni wa wé gba dáà ni wa wé wo ma gbusi wo ma gbusi ẹwó we in di uwo ka da ti wo no gba ta wo ma gbusé emi wé ti ojo ma yon mi emi ti wo nọ gba gbo kuti wé ugbọfun rẹ wa ka wọ gbọrọn gin ọjẹ wi inoni o, ọjẹ ẹwo ti éè mọ urun ki urun ojẹ wé n wo nọ gbusi ẹmi ugbọfun rẹ wa ka wóò sọn wo ma li <hesitation> àlẹ ẹwo wé ọjẹ jijẹ ti ẹnẹ ka se ni inọli wo ma la àlẹ ẹwo in <noise> wo wa ma gin ọjẹ winọ then wo ma da tu ré kékére obẹ-ẹyẹn ki nọrọn rẹn a gin di awa sé igba-gba ofofo re o igba-gba ofofo wé eyi iwọ eyi omilo eyi iyanyan wo wa lo dede gẹrẹ Ɛ gbé ti a gba sé bọjọ ghawé biri ogolo wé wo ka ko dede ni ara wo ka kpo dede, ti uwo gba kpo kuro wo ka dà ni pot wé ti uwo gba dà ni pot wé kuro wo ka gbéè ni una kéè wo ka gbéè ni una ti uwo gbé è ni una rẹn wo lo bẹlẹtietie ẹja ti uwo fẹ mu ni mu ni ti uwo gba múù ni kuro ren wo ka mu <hesitation> maggi nibiri uwangue dede wo ka mu níì wo ka kpa ikẹwun tié ka mu sọ ni so that <hesitation> niko ọwun á kpé è wé è ikaranbo wé wa múù ni wo ma fe sé ojẹ ighaan rẹn gidijẹ owun aghan fẹ sé biri ẹran ti a ka kpé wun kpomo wé wo ka bu guen imekpe winoron idibi winoron ide saghoro ẹnẹ ka gbẹn wo ma jé è <hesitation> son in wo ka ma gin itsẹkiri wo kele datu wa ni ẹyé wé è teri di ẹnẹ ka ma biri a té ka sé ọjẹ gba ṣé gẹrẹ gẹrẹ